Savasambhvi tihi nge tsaga no min ahadam tlak em em ah. <hesitation> Jinkara lim taka an. La an sahau tihi nge tsaga no min muk an nom em em china. <hesitation> Hemivang hyan lapuatu tam tak tapon. An lathu ate lau ziek telin an lau mang chin ani. Lapuatu lar tak. Bob Marley atapon. <hesitation> Tree Little Bird tihla naltak me alaupuatu bok ani. Savasambhvi han nge tsaga te hyan. Kuanu kutuak han nal ziete. Minhutira alut ziete. Atarin min sietsua tiri le china ani. Rilruha le nguy tsang te ah. Savasambhvi han eng ringot tepoh hyan. <hesitation> An muna min nge tsaga an nom em em ah. Rilruha nate akil. In min nem em em chin. Muk ani.